Eo amigne efatry eo zany gne tagna efa nipetrahako da <hesitation> io zany sy mitovy gne faharetagne fotoa nipetrahako tamignao da misy e sagnany zany eo amine dimy tao da misy gne sagnany eo amina folo tao misy e sagnany tao raiky misy sagnany telo tao.